Bon, aɗa hawara e buuruuji yogaaji, buuruuji e hoore mun tan fay huunde walaa e ley hen. Yogaaji duu tawan defidaaɗe e kulle. Ɗun seerndata en. <hesitation> Jonkaa so banngal weli walla banngal mbaaka. Ɗunn e hono mun.